Handeha bus sa andeha tômôbila agnahy manokana tiàko, fanontanianagnao, aleoko rô mande tômôbila agnahy manokana ande bus zany agne anao ka zegny sitrapon'ny lalagna igny hoe ty lina andianako de igny foagna zany zegny ataon'ny saofera, fa mande tômôbilanao raiky kosa anao afaka mizanona anao ndraindray misy raha tiànao vangainao amoron-dala de.